<noise> or lëꞌ unaꞌ xlaꞌn ikaꞌ mgiy, yu or xneꞌ pxoz unaꞌ ikaꞌdlá mgiy ki, mgiy ki wenda, na mgiy ki këda dziꞌn mgiy, <noise> mas x̱aꞌ minn ikaꞌlá kë dziꞌn kë xgu x̱ipni c̲h̲ap lidz c̲h̲ap <noise> xka xka xneꞌ pxoz unaꞌ yu or na nap xkaꞌ minn xkomier minn sia minn, <noise> despuesna lëꞌ minn xdil lëꞌ minn entonces mgiy xkakga, gwiydlá lo unaꞌ ki unaꞌ ki këda dziꞌn unaꞌ ki c̲h̲ok wen sdzu, unaꞌ ki c̲h̲ok lac̲h̲ ndop, unaꞌ ki c̲h̲ok wen pur kay pur yu niy ñaz yuda lidz yuda ikaꞌdlá unaꞌ ki xneꞌzë minn ber naꞌ xnená mgiy mgiy xka- xkakga yu mgiy yu xkaꞌ minn xkomier xkomier minn c̲h̲op minn pur xka. <noise>